<hesitation> knyak <hesitation> shinkafa, zu yet bwa bapyyi, tswa bapyyi uya bam, bayaan a na a na su ghyek ko ba ghyek durga anhwan ki ba kap <hesitation> wa taryen chani di ta nuzk ni an wwok nji tswa bapyyi ji a wwon, a ʒu rai ku ba wrok da ni ba <hesitation> tswa bapyyi ji shyi aʒuntakai, akwai amuyyi nu a yet ahyom ni akwal amyyi nu a yet amyyi nu ba kap aʒakpai ni akwai anyyi nu ba kap u nyaap ni. To anyyi aʒakpau u ba druk a ba drok a ta auuk, a kre wwok wwon uu karam ku̱yak ko a̱ bu̱ yya, ba kap <hesitation> ko a shya tractor na ba a bu na ghyek kabvwa ko won ban nnai, ko kuwa ba kar u ba kao ndyen awwon a tn-tup, uu a bu rai a tak karak, ba ku shrupap won a yyevai, ku ba shrwap ba yywai a swaan <hesitation> an dvywaai, <noise> wwon a cat ba ku tyyi taki taki na ku bvwon u bvwon, akwai anyyi nu mani banu tyyi <hesitation> ba nu ku tyyi <hesitation> taki na ban yei compound u ni won ayaan brak ure a bu tai a tata karak a tyi anyyi angbam mu nu a yet taki ntwak a ban yei urea nu ni awwon <hesitation> nakan na ba n hyin ni ban yei herticiden m, ku a nu kap shinkafa aya zu wrak sai a n tyei nkyang aya. Won bayanyet dani di u nyaan na ni, ba drok a shya nyak, nyak abuta ba ba ssang taki, um ba ba ssang taki kuga wwon ba bvwo nu kap ba, ba wwok u wok tswa bapyyi ji <noise> <hesitation> ak a rai wwon b krong bu yin tyyi, neyai ka bayin kuwrong ami, se yi cong kyong, a ma ku bu tat kapffun ban shya nkyang ba̱shang ani se ba shya ba nakan na <hesitation> na nu n hywap ni, ku ba hyuq nakan aya nna ami a nu hywat <hesitation> bapyyi a wwon A wwon nu <hesitation> tswa bapyyi ji ba nu ya ni won ayaan a nu sook hywon tat ʒaan nu sook hywan naai hywon pffon a rat dau takai nji na. Ku ba yya tswa bapyyi uya, won kvam byuhk uaa bu yya, ba nu cak, a won a hot, ku ba ku cak a tsot wuwor a kok a ba mi re nana, ku ba ba nu u nasa na, nnpi ko ba nu tsot di shan a mi awa banying banyet ba ra byyi cet a ni ba shyi bu <hesitation> injin tswam u, akwai toukin ji ba cong i kwak ka ni, ba kok kok an kkwat ʒu sswo ni, ʒu sswo ni awon be tyyet, ba ku wuk u wuk won ba cok a ba nu u nasa, to ku ba yi yya aya, asobvo cat, a cat amyyi nu a nu <hesitation> ba drok a khrap shinkafa a ya ba drok a hyut ku ba nu hyut, ba sunk ba̱sahywu ba ku bushekkwot ba a hywoi won ban krok shinkafa ji, ku ban nkrok nji tswa bapyyi ji won ba kkwat langa, ku a nwwa tang, ku bashekkwat ba a nwwa tangi ba kkwat zong a, ku ba kkwar rong a, a ʒa wwon ʒu svorang <hesitation> u tswa A̱ kruk wwon u̱ wwa ba̱sheshrum n krok hik a bu swrang a shyi u byyang won ka kzok bashekkwot aya u ku wwon na tswa, ku ba wo sshak atamtson a si bru kai rong a, a shruk bashekkwot ba u kai long a, u sinuban ka̱ba̱shekwwot ka ba̱amcong a krok a̱wwon u̱ kup n tyyi rong a ba gagup, ku ba gagup uya wwon a n ku tun a hrang ku ba ru tun o hrwung a yen hrwung an mammuluk, ku o hywak wun ba̱shekkwot laa a kkwot won a drok u usu hu trak an nom hii ba wo ku tsak an nom na sook kabazam wom basu wa bvwu an nat di a su kivap o inyin, anyyi hu ba nu hyet a ya ni u nayemi, wok a̱yaan nu̱ a̱n shyi ba drok a krulapdi bawuk, ku ba un a shiic ba ku ayin na a shem, ku a byyi cet nat da mi a njin nu ba se a kiwap di bvwak ba ya, wwon ayaan am shyi anyyi hyut ji yermi awwon ʒaan n shyi ba nu hyjut ba a ku krwap abvun, abvun ayyu ko b tswa di bvak an ba krwap di bvak anʒan ba nu n yya di ayemi, anyyi krwap di, airyyi nu ba hyut di ku ba naat ku̱ won na Anu ku, a̱ nuku tssu, ku a̱ byi, kụ karak ka tyyi kpang, ka̱ra̱k ku ban ku tsot ni, ku ba ku ba tsot taza e e tap a kwai kpa, kpa a̱buhou na ba trak ni, n kpa ba n yei tampuhin u and trak wwon ba n tsot, to ku̱ ba tsot kayemi, a ryyi a̱ ni byyi kpang ba. Kụ abvu ma̱n hyut u̱ trak, ka̱ra̱k ka an trak i ka̱ta̱sa, kụ ka̱bvwa ka a ra byyi kpant, to ku̱ a naat wanu shinkafa uya se a za̱tsswur dụ ryei, ka̱ tsswo dụ ryei, wwo u trumf kpang ji. Ku̱ ba tsswo wwon a̱ trunf kpang ji, wwon a̱ su̱ wa bvwa anwan. To ku̱ a shinu in baina wan, ba drok a yet jolop a̱ ku nwan an tyyi nkyang a ka̱yat ka, a̱ ni jji u̱ ba bu tumatur nwan, u̱ ku kwa n ee, ko ba kwan tumers nu a̱ wan, bashekwot ba a̱ huk a̱ wwon bae, a̱ su̱ wabvwa antyyi nkyang a, du̱hyyu, ku̱ a nu wan du du̱hyyu nsshu, a krok duhyyu ti wwon u̱ craf atumatur nu a tomatur u̱ fa, a̱ nu ku kwan ba ni nkyyai bu shi tea an kkyai bu a̱gurma, a̱ wwon ee ka, a̱yin nu, abyyi ryen dʉnan in a̱ wan du̱nam an tyyi. Ku̱ ba wan du̱man ti, a shrik ba̱shakuwat du̱nan ba, nba barri n kyyai ani <hesitation> an wan shingafa ji, ku̱ a hada nkyang uya, an tyyi ba yiyet maggi, u̱ ba bu, na̱ maccang nkyang da̱ ni du̱ kpon swrong bu ma̱ngyap. Nkyang a bu ntwak, nkyang a tei a ni tyyi an kyayya na ku byyi sham ni, ba ba bu nkyang uya a̱ bu n tyyi a̱wwon a̱ wan. Wwon a̱yaan nu, a̱ drok u̱ yya bu tunertur niu ba du̱ yin, u kwap bu shitaa ji bu du̱ yin, u kwai bu shitaa ji a̱gu̱rma nu, wwon antyyi nkyang nzaan a da̱ ni du̱. Kponswrong a ba ama gyi nu, wwon a̱ <hesitation> a̱ wan, a ni yya du̱ nying uya du̱ du̱hyyi nsshu, kạ ashim, ku̱ du̱hyyu sshu ba du̱hyyu na̱kon nayaan ko bankwan, wwon ea a ku wa wwon n tyyi, ku̱ ashyi bu du̱nan ku a ma̱ shiyi bu crafist a̱mi ban tyyi, wwon a sak du̱nyin ti zan, a wan shinkafa ji bạ sai an daa bu̱ kabantwak wwon a̱ shui, a̱ yaya. Wwon an yyi a̱ bvung she kafa nu, <noise> ku̱ ba ni e krwap a̱ bvum nu, ba krwap a̱bvum shingafa nu, a̱ ku̱ jyi <hesitation> a̱yring ba drok an wan du̱tuk, a̱benhwa ba drok an brap a̱hyyu. Ba brap a̱hyyu nu, an bvwa tsa̱nhwu ji bu̱ du̱ shinkafa ji ku̱ bare, ku ba mandak

Ạ ku wan, a̱ ku̱ sak a̱za̱ndong, na̱ gut hwei ku gut hwei a̱ ra nwwa byya̱ng na kan byya̱ng a̱maai ba wwon ba ku tun, a̱ ku byei wwon a̱ ku tswa u̱ rung an tyyi ba̱nkwan ku̱ ba ku tswa an tyyi ba̱nkwan a̱ ku tswa se a ccet ba̱sa̱rei. Ku̱ a ccet ba̱sa̱rei, a̱ ni tsswu bu ḍtun ti, a̱ nuu, a̱ yet bu du̱nying ḍtung a̱ mi du̱tung ami ba e a̱tatswak du̱tung ti ba̱cincag, a̱ tsswu, wwon ku ba tsswa du̱tung ti. Wwon a tyyi, i i wwon a mon nkyang a, a̱ za̱ndung ka, atsak a kapn nu ayet anghom u, ba nu ka kok angrok da̱ ni dụ ba na ntrang du̱nying egusi ni. Ku̱ abvo mu ni trang du̱nying egusi ti myang, bara m ba naat a̱ su kwan egu̱si nu ko a tswa wwon n tyyi nkyang, du̱ ni du̱ ba na nwan nkyang du̱nying a ni, tomatur bankwai, a̱maggi ntwak shitaa, an gurna, wwon ahe ku mon a̱mi, ku ba̱wun du̱nan a̱mi a̱ni tyyi ar tyyi ku̱ hwon a̱mi man shyi an tyyi to ku̱ ayya a̱mi a̱ wan <hesitation> du̱nying nwan. Wwon du̱tuk ti, bu wan shinka ji zu̱ byya̱ng ba̱ru̱ ruk a̱za̱ kyyei du̱ ni du̱ du̱tuk ti ni ạ zzop, ba̱yanyet, a̱ zzop du ba̱leda, a̱sak wwon an za. To yat ji, ban, zu̱n wraf <hesitation> shinkafa ji zu̱ yemi. Nyyai ka ma, ba ru̱ nwrang kpukpan, ka shim, a̱ su̱ hwwon ba hwwon a ngine, ba bu̱ jji da̱ du̱ ba na nyy kpukpai a, an tyyi nkyang a, kozan, nkyang, zwai, ch-g <hesitation> shitaa, tomatur, angurwa, kponswng ma̱ngiyang sa̱rei nkyang ugu, ku̱ a̱ shya hwon an tyyi ba na wan kpukpi. To yat ji, njit zu̱n n yya pfong a bu shikafa ji ni, za̱ye mi, ko zu̱ ku yei shinkafai ko tswa ba̱ pyyi